So mi waawi ɗonnoogol ko mi njippa walla mi njeyna, miɗo ɗonnoo ko mi njippa. So mi waɗi njippa, mi waawi waɗde jammaaji ngal ngam mi waɗi heɓude ndokke miɗo waawii waɗde. Njippa ngal waɗa ngal, miɗo waɗi ɗum faa ngal ngal ngal eɓɓe e nga